वैक्यूम क्लीनर एक ऐन मशीन छ, जु घर का धूल-मिट्टी साफ़ कन म आसान बनौंदी। ऐ मशीन म मोटर लागी हुन्दी, जु पंखा चालॉ दी। जब पंखा घूमद, त हवा खींचणी शुरू करदी। ये खिंचण की वजह स धूल-मिट्टी और छोटे-छोटे कण मशीन म खींचे जांद। सइंकी मशीन आरामदायक छ, बिन मैनत घर म साफ-सफाई हुइ जांदी।